די מאדנסטע זאך וואס איז געשען צו מיך, איז געווען אז איין טאג האב איך געעפענט מיין- כ'בין אריינגעגאנגען צו מיין באנק אקאונט, און איך האב געזעהן אז איינער האט אריינגעלייגט געלט אין מיין אקאונט, איך בין אראפגעפארן צו די באנק, כ'האב געפרעגט ווער ס'האט עס אריינגעלייגט, און זיי האבן נישט געוואוסט און, איך ווייס נאך אלץ נישט